Liria e fjalës është themelore në një shoqëri demokratike, por duhet me pasë kufij kur fjalët shkaktojnë dëme reale, si nxitje urrejtjeje ose dhune. Gjetja e një ekuilibri është jetike për me mbrojtë të drejtat individuale edhe mirëqenien kolektive.